אסאך מאל איז א שיך זייער <hesitation> צו שטארק ארום די פיס און ס'שווער אריינצולייגן די פיס אין די שיך, און מ'לייגט אזא זאך וואס ס'ווערט אזויווי- א- ס'מאכט אז מ'זאל קענען אריינגליטשן די פיס אין די שיך און אזוי געט מען עס א שלעפ ארויס ווען די פיס איז שוין אין די שיך.